هلا والله هدري إنك ما تقدرين تستيقظين بدري بالصباح، <hesitation> كمان بجيبه لك نصائح عشان تقدرين تقومين بدري، أول شي تقدرين تحطين جدول عشان يكون نومك منتظم، ومتى تروحين تنامين ومتى تستيقظين، كمان لو تخلين غرفتك ظلام وهادية وما فيها شي و تقدرين تستخدمين منبه بعيد عن سريرك عشان. يرن-يرن-يرن، ويكون بعيد وما توقفينه.